Më yë po'oxpë a'ax dun tyakën jue yë dun nyatakëp më kyay iuk du ji'm yoj yoj t'sëbi'inyan jadun dun i'ix jadun ji'im a'ax dun mëd wynko'oknay ji'im a'ax dun myadytë ji'im nyamëjk jadun a'ax dun ji'im myajtakpëty je animal unkë myatxpë bi'i kë'xë ti'iba dun pyadpë je dun ji'im myajwa'ap pei'ij jadun a'ax dun kuenda'atyë jadun a'ax dun xyuchë edyëka'am jadun dun ni'ix.